ولو اني مو من نوع الانسانة الصباحية بس يعني اتريك احب بيض اكل بيض وجاي من اكعد اكثر شي يعني بيض وجاي او لبنة وزعتر